Wonyi kalor borkoka anah, meirizi akana meh, kah angban no'h orah lah gbanooh oyah, o'h-dun-yah ni-ingboru waaaahh tche kor kana ni zen-zen kie-keeh kor nyio- rizi meh, oro-onyi. ezi-ingborone akpo- ah? orei-pah, aba-weijei ador kali mimor aguah? orietah, inano-demotsi ah? Na lorizi nah mahha nah-meh nah, inano-demotsi ah? Ina-ni-ingboru akah? iiiih-ah chwuanyia? Kaleeeh, aba wueijei adi-mimor akwua-yinjajei, akia bami-mi meh akwa- injajei ah-meh-meh aba wueijei adua dumor-dumor aguah? Keeeeh, kali orizi okorbeh kie-kana ba kano ba kano di-dei, Wah-dun ayah, wah doh wii-chwone ayah kpoi-kpoi kana nun neigba, kana-nun nah nor fuenzone, kana nu nah? Aba wu eijei ado-orizi aguah? zana-ni alamba kanor mee aba wueijei anhim aaah, awueijei adim kali imimeim owi-injajei aguah? Keeeh nizen-zen ala zini ni ibua-ba nyim ah-tchor nii-indolar, ibuaba geyi aoriz neh-ze keeeh, akun bi neh-meh yah, wah-duan-yah ni ingboru akakah duan yah ni ingboru akun nosi-yah. Angba-nah-lah wopu-ijuafwor-wenze ah-meh yah. keh awopu izi-chwone yah, sani-yah, akaka yor, kanu kala-la yor-yah. wah-ki-kwo'h di dei inyi alazinini aba lo'oh me zor- ju omuaso-muasi, keeeh, abalaah, aba wueijei adah-agu-yah, keeh izala kro'oh, waka-ka nizala kro'oh einei-neina, zolozah, ibuabaah, ala, alah-zi-ingboru, zini-ingbo ru ozoza ah meh-meh, omi-sorju omuasio-muasi kpeh, inyi-aginini. kii okpo si, wuri-meizi yah. wah-kahalei, yorgor no'om, keeh. akiiii, akaba chwuenzi ah-wiki-inyi, kehmay, keh aki aki ikwo-wuii-inyi isi ni ki-inyi, ki-kwo-wui-inyi isini ki-inyi ki-kwo-wui-inyi isi-niki-inyi, kaba chwuenze awah, akuan-ka yei-yi alei, ah-meh, yorn-gor no'm sinor meh, eipua-inyi bua- dei zor-meh, kala-la mah-hana-meh, kie-ko wopu zi-endlor-di-dei, kie-kor, ko wopu-ziii kie-koh nyiorisi-inyi bah dor-ni dor- lah dun-yah kpo-kpo, kala-luan chwua-inyia iju, keeeh nika-lalei-zi-ingboru ee inisi aki-ju, keeeh nika lili, ikala-luan yeika. akporor-okpahe? Keeh awi-kor bahe? zinor-meh, keh-ajuajei-aluan-juajei meh afuor ohorlazah? keh ikwone, aki- ingborone adei ni kor okpahe-yah Kali-aki-ingborone adei nikor-okpahe, yah, kala-kiii ingborone adei na wor-yah, akuan baweji adah agu-yah, aworlaza wah dun- ayah ni-ingboru aka yah-nini utimmm, orizi-ah-nah-nah meh, eikone imimisi, tah-meh, ingborone akpoi-yah, angban-nah-meh, ingborone akpoi-yah, angban-nah-lah nyiorizi asameh-yah, youtchi-yah aka-kahnnyiorizi asameh ah-tchor nichwuii eineina, ali ingborone adeijei ali ingborone akpli-yah meh, akun ninioror-kana-kana, ali ingborone akpoi kaliiii mimeh nichwui- yah, keeeh manzabwun e-jei-ji-ji-jei-jei keeh ala kina tei tei adga-yah-meh, inoror imimah? orameh wah, kaka duan- ayah ah meh-meh, akuan-kinosi-yah, wah-wah-inyi-go ajun, sani tah kakah-kakah-yingon ajun-yah kakaba nui, aba- tchor ni-chwuii, abala wei-chwu ososan akor kalor orizi, orizi alaba kano'h di-dei, orizi alaba kah no'oh di-dei, odi- dei alazinini anbwoku ne-tse, kuan-bwor-bwor-ku neh tse yah alor kalor nie-nori marror, yomah weijei adi marror dumor- dumor, yomah. nia kroh yah, nia weijei adi marror dumor-dumor nuanzi nia kroh-yah, yeeih nia juajei nia morna ala ni-indolah yah meh, yoh mah juazen meh wah-dun ah-yah ki-ingboru odi-dei ah-meh akpoi, keh aki ingborone bah kpoi-kpoi yoh awoor wah, wah! heiba kalorn dumor-kumor zinor-meh zen-zen tchi-tchi kpaaah Ingborone ihrapah, ingboru-zen-zen ingborone ihrapah, youra nini zen-zen waah ni-ingboru ah-ineitei-tei meh-yah. ingboruah, ali-ingboruah ihrapah ah-meh-meh nah heiba kalva dumor-dumor-dumor-dumor meh, alah-heiba kalva, inyi, nah-ka lah-lei, ah-keina-kalei bor-ah, meh-meh, ingboruah tchi-tchi ibubeh tse, akuan ki bube tse ah-meh-meh, okalon etti ku-kali marror no-dumor-dumor no'h dor-dor yiku kah-marror no-dor-dor, oriri waah alia-yah, yah-zi, zinor-meh tchi-tchi yeigba tah deitohh si-si, aluanzi ni neh nori marror meh, aluan zinini nio-maaah, yomah wuei-chu osoza aki-marror-yah. nomaah wueijei adi marror dumor-dumor meh, orori waah alooh-obwua aha, ala-lah kwone-kpeibio kun-okposi-oo'h, alo'h obwuor ani-ni nyiapah, nyiapa-nyiapah meh, akah- lah, eeeh odor-dor tchi-tchi isi nor-fuenzeh, aliii eibah aluan ha, nyi-yah eiba meh-aluan ha-meh, inyi-yah. atei yah awui-injajei chie nua-hagor ni-kor nyapah meh, inyi, ahwinyi orozi kpa tchi-tchi ahagii odidei nala fu-inyi ku-kuh-nyiapa neika-gu. inyi orizi, inyi-yeiyi-nyi aduan yeiyah akpo-yah inyi-kuan kahagor, inyi oh-didei kuan ka lah yah, zinor meh, eeeh odor-dor tchi-tchi tisi nor fuenzeh yah, zinor meh okalo'oh onyioh tah deito nah ni ikpledei, zini-kpleidei ah-meh-meh kie-kor yah meh, aah inyi waah zi-ingboru wah ki-ingo ah lun nah abi nro-kpeibi. Kun bua doo'h, owuwi indoli-hiel-tchi, zinor meh bu okpo na-yi ror tah meh, zinoh okpo rinor ah meh inyi wuah kabuah suh-kkor nikinyi alah zinini wubuaah okpo bua bisi kor-buaba weijei adun agu yah, tah-meh, akaka weijei adun, niki indoli yei-tchi ah-meh, kabi bubu ibichwuii alei, duanzini ingboor akpo yah aluan zinini inhh iwuiorizi ah-meh tchi tchi onu-kpah, ageyi olayah, ageyi okwor yah kwor yah, kwor-yah kowr yah meh, zinor- meh, tchi-tchi, ingboror tchi-tchi aluan kpeibi eingba nuan kpeibi eingba meh, eipuah inyio sor-sor ibua juazen ahi keeh iju- inyi ibuah juenze alazinini ibuaba wunh ibuaba nini nah wunh awi indoli-yeir tchi ahi, zinor meh akuan, kabaki bubu-none-zeigba ibi chwui-kpah, inyi ingboru abah ti-iwiorizi oloza anyi, adei kuanbi hikreh awi ki malone kpah, kun bua ba dei okor ki rirah. Youtchi ah-meh namah hanini kor-dii odidei tah chei kor kalorn keeeh, kor dii orizi yah chie yunh bor fuenze meh aka dun ah-yah norami wwaaanh, akun chwui norameh waaah alama hanameh, akun chwui norameh waaah alama hanameh, ingbori korizi, azi-ingboru papayah akuuuh, kunsi ingboruh, kunso-ingboru ibeh tseh, orori waah alaha, aka heibi inyi, aluan la, gbolo-onyi meh, orizi asameh angba no-onyio-nyi orizi-nyi, orizi alazini ni eeh. Aluruebor-okpahe, awi ikobahe, awi-kobahe ahmeh meh, aluruerbor okpahe kpo-kpo adei naror, aluan lo-li-nueibor-okpahe ahmeh adei narror meh, omisor-yor-yone ayah? Wom-waah dorameh wah eindo roru alah gban-no dun yah meh-meh-meh akporor okpahe? Inyi kali-inyi ahi, aaah, iza laba wueijei adi mimor, agu kpah wah dun ayah zala bah dei kalor omuasa-muasi agu alazini-nin uhmmi awi-inyi kahagu, kaheibi-inyi onyi, nuan ba dareh knlah, nor-kalor niaba dei kali marror niaba- gba meh, wah do'oh rizi ah-meh kpah eindo ris-onzi ah-meh waah dun atah tchii chei nah nyi meh, kaleindeeeh, owio rizi alah-kpori eeeh zen-zen yah, kali manzorbeh keh zen-zen ah heibaaaah ah heiba kali-ingboru ahagun, eibi-inyi-inyi waah alaguagun tah zen tah, zali broruh, waah dun-ah yah tchiii chie kah inyi, zani-yah kaka nyiasameh abah tchor ni chwuii, e chwososah naki bwor meh zinei ju oroza ah-meh ali-meh, aba chwuor kpah sefi aba chworn zino chwo'h chworn ah meh-ali meh, malone pah, malone kpah, abinanakabi wah nhi-wuia oyor-yor meh, obah hni wuia oyor-yor-yah nah, abi nana kala ahnyi wuia oyor-yor-meh, zinor meh akun-oh mah wui chwui papah, alo'h meh rionh nuo'h mah wuichwui papa ah meh, onu neeh okeeh, akah nyiorizi asameh a;lazinini uhmm, ingboru akpoi tah. Ali ingborane akpoi yah meh kaka nyia bah tdior ni-chuui, eichwo-ososah nah ki bwuor meh-nah, kala-lah mah-ha meh, akala no'm meh, eibah-nah waaah aka-dun ayah tchiki-tchiki-tchiki, ka-dun ayah, kah-dun-ayah aki-yu, akah yah nini uhnn, endoranah waah alama gahana meh, aki onyi neidoh keh eipah neidonh ki-wiorizi ina-norn neidon-yah, angbanala nyi-you-oh rizi ah-meh-yah and odidei kpah, orizi tchi-tchi kpah, kie kun ka no-odidei, aka dei-do rah akwinyi ah yah, chiiiiii i wuioh-didei ah-meh inano-demotsi ah? iwio-diei ah-meh ah morna yah heeh? lizalazinini uhm aba abah-nyia ka tchor tah aba tchi-tchom kawor yor-yor, konu zozi. yahe? wadorameh waaah tchiki-tchiki ah-yah, aka dun ah-yah kayanini uhmm no'didei anah-nah meh a bah weijei adim kpo-kpo aguh, aba weijei adi malerm einim kala adinn agun'h meh, akaya naba weijei adua agu, or-tchi-tchi or-ttah or-ttah or-ttah kwian-zone benneh aka kwanzine ah-meh ali-meh-meh, zino-onyio-nyi ah meh dumor-dumor onu tchi-tchi kpah kuan ba dah yah nini uhm okpah-wah-kpoi tah babah nyi benneh, zinor meh